Secund mi fe 'na foto a 'na persun-a al e nen al e nen tant dificil, ma al e ën puchetin cumplicà, prima dë tüt a deu ese 'na coza natüral, nen fela büté ën poza, büte da si, büte parei. La coza natüral al e la meiur secund mi, ti dize va li e guardete ën gir e fa lon che völe